<noise> Fiovan'ny toetr'andro zany da miteraky fiovan'ny toeran'ny fipetrahan'ny biby. Raha raisintsika ohatsy izao ny fiakaran'ny maripana. Io da mety hampihena ny toera fiveloman'ny sasany ary hisy fiantraikany amin'ny fihary sakafo sy ny fiterahagna.